الرياضات إللى تتطلب أكثر جوة بدنية هى رفع الأثجال و كرة السلة هذى الرياضات تحتاج مجهود عالى ولياقة ممتازة أما الرياضات الأقل جوة بدنية مثل اليوجا أو المشي تكون أفضل لمن يحب الإسترخاء و التركيز كل رياضة ليها فوائدها والأفضل تكون مبنية على أهدافك الشخصية